Yanderetako yaikuata kïraï, kiandive yakarutava, oime vaera ñanoi yerovia, yaesauka vaera ikavigue mesape, yepe tei tembiu paravete, erei oime yave, yerovia, mboromboete, mboraɨu jaeko oimeta yerovia opaeterupi